Maq ei tiiäq, kuimuudu mutiguq hindävaihõl läbi käüväq. Ma arva, et olõnõs mutikust. Näütüses kuklaisil um uma väega kimmäs kõrd, nä saavaq väega häste tõõnõtõõsõst arvo. A noq, mitmõsugudsõq tõõsõq mutiguq sis jälki tõistmuudu. No vet nä nägeväq tõõnõtõist ja tegeväq hellü ja, ja pututasõq tõõnõtõist ja, olõnõs mutikust.